Raha ohatry hoe ka manam-bahiny dimy aho ho avy agn'amiko zao hariva zao ka gny trente minuty avao gny fotoa agnanako hikarakarako hany hariva de manao misao aho; mivily paty, manao misao, de asiako fangarony sardiny, asiako fangarony atody, de vita.